<hesitation> Rano zany raha matetiky ma- am- isaka raha jiaby zany rano zany mahatonga raha raiky mivadiky satria rano kaofa elaela de a mivadiky raha hafa de zay amin-jay mahatogna izy hoe rano, izy kôa misy raha raha raha kaofa kajiagny tehirizigny zany iziny de rano raha matetiky alàgna, rano fao kaofa alàgna zany rano de afa tsy miôva zany de tsy maratra zany raha raha kajiany.